لو الموبايل مش راضي يفتح هتأكد الأول انه هو مش فاصل شحن هحطه على الشاحن و لو بعد ما حطيته في الشاحن مدة مفتحش برضه <hesitation> ممكن اروح بعد كده الصيانة بتاعة الموبايل و هما يشوفوا ايه المشكلة في ايه يعني هو وقع او حصله حاجة او المشكلة من الجهاز نفسه